<noise> në jë a'ax dun kya mexyë je je nyëx je kyop este je kay je ukyë ëxtamët's neje'e a'ax kya mexyë jë mëjk t'se'ey nya psëmyë a'axë jë <hesitation> maje maje maje maje ma je'e este nyëx a'ax nepk'o nepk'o wët'sëjë y ya este pyamdunyë y yë je'e kyëxëk dun este kë kaw kë kawëp oy.